प्राकृतिक दृश्यो को रंगने के लिए कछु खास कदम होते हैं। जिन्हें अपनाकर आप एक सुंदर और प्रभावशाली चित्र बना सकते हैं। सबसे पहले जिस प्राकृतिक दृश्य को आप रंगना चाहते हैं अच्छे से देखो यह ज़रूरी है। कि आप आकाश, पेड़, पौधे, नदी, पहाड़ों और अन्य प्राकृतिक तत्वों के रंगो और बनावटों को ध्यान में रखो और समझो। कैन्वस पर हलका स्केच बनाओ कैन्वस पर हलका स्केच बनाकर दृश्यो के प्रमुख तत्वों का स्थान निर्धारित करो। यह आपको रंगों को सही स्थान पर लगाने में मदद करेगा। आधार रंगों से शुरुआत करो सबसे पहले बड़े क्षेत्रों को हलके रंगों से भरो। जैसों आकाश के लैयो हलको नीलो, घास के लैयो हरा रंग और पानी के लैयो नीला या हरा रंग रंगों की परतों का उपयोग करो।